Alura la früta a ie i pum, a ie i prüs, a ie a ie le nus, la früta sëcca, pöi a ie ad ezempi a ie i persi, a ie le cereze, a ie i früt dë bosch, a ie i fi-i, a ie ën müch dë roba bun-a